Yë animal a'ax mas mëk pyëpë yë jedun neyb ko'o kajën, na'an pa'ax, nejk ku'u koyën y ji'i bi'i tu'uk mëdyëbëch dun ëch nënëmpyë ko'o jedun mas odyëkam yo'oyë tukyëch bëkyë dun najuëy ko'o tukë.